ס- סאלער פענעלס זענען דא צו מאכן מענטשן צאלן ווייניגער פאר עלעקצ- עלעקציריטעט. נמשל <hesitation> א מענטש האט זייער א הויעכע ביל פאר זיין- פון- <hesitation> א מענטש האט א הויעכע ביל קען ער נוצן סאלאר פענעלס און וואס ס'טוט איז ס'נוצט די זון פאר קראפט, ס'נוצט די זון פאר פאווער און אזוי דארף א מענטש צאלן ווייניגער ווייל ער נעמט נישט אזוי סאך פון די גאווערנמענט.